Choko lulia chii kajikatí jena’atí este yuku, yuku kaajikalu jena’ati kantukuti jaa ketuti te nuu ni kanituti naun kua kaayetuti xii, xii naun kua kajatatu ini mati te este kasa’ uti yauu luliun kasaátuti te kaa, kaajio kasatiun nti’itu kaa sotiuntu choko tuliun chii kajikatu yuku, yuku kajikatu choko luliun te kajaantukuti jaa keetuti te chaatuti te chiiba’atuti ini yaululiun chivo’atuti jaa ketuti chii este, tu kakonta seguido te tíí kajantukude nuni kaaxntooyo inn pedasu staa, inn pedasu jaa vixii, naun kantaatu jena’a tee kaa inn tuti jena’ati kaantukuti chii jáá keeti kua kaantuku yuaku yuku, yuku kajikatu jinati te chaotuti chii va’atoti este nuni kasa’atuti yau luli te yua kantiutu jii, yua kantiutuii jii este jaa to naun ni jantuku jaa keeti jenati te yua kaa chiiva’a tuti jena’ati.